عندي اربع جزم و عندي طقية واحدة بس بلبسها لما بكون في مصيف او مسافرة لأني مش من محبي الناس اللي بتلبس طواقي و و عندي نضارتين شمس بس لأني برضه مبحبش دايما ان أنا امشي في الشارع بنضارة شمس بس بلبسها عشان تحميني من حرارة الشمس لو أنا في مكان على البحر او كده